साधारण ऑमलेट बनाणे का सबसे अच्छा तरीका ओ। पहले आंदे लेंदे दो ततुक साफ करदे ततुक तोड़े ओ। ततुक एक गिलास डाली तब फटदाय आराम-आराम से। तब तोण्डे नमक मसाला मिलैकर तवा कर दे। तब तेल करदे गरम करी। तसी ततुक देदे परी और ततुक धीरे-धीरे पकाए कर चिताय कर खाए करदे।